जू भूजी ची वेता हमू त तीन दिन से सात दिन तक सुरक्षित फ्रिज म राख सकदा और ऊ ताज़ी रौंदी पत्तादार जू सब्ज़ी वंदी ऊ जल्दी ख़राब वे ज़ान्दी तब वेता हम तीन से ज़्यादा दिनू तक नी राख सकदा जबकि जने गाजर वेगी आलू वेगी वेता हम एक हफ़्ता तक चले सकदा।